عملي أنا أشتغل حوالي من أربعين لين خمسين ساعة في الأسبوع، أما عن الإجازات ما آخذ إجازات كثير، آخذ حوالي الجمع إذا جينا نجمع اليوم الجمعة، باخذ حوالي من عشرين إلى خمسة وعشرين إجازة في السنة مع أيام الإجازات الوطنية.